تأكد انو يفوتلم ضو ويفوتلم شمس - وحاول لا تلح عليهم كلش بالسقي ، يعني الصبح اذا سقيتم شوية خفيف مرة وحدي كافي - وبين فترة وفترة سمدم ، اشتغيلك سماد وسمدم